<noise> Ny fomba fiasa ty kifafa amy famafa loto koa. Alà avao kifafa iny, la alefa manaloha alefa manafara, alefa manaloha alefa manafara, alefa manaloha la alefa manafara, la miala amizay loto iny, avory amy toera raiky, la alà avao iny lafa bakeon'iny la malio ny trano na malio ny tokotany.